Nakwendeze mbe muntu wamagezi, akubanga ago amageezi, kandi kubaire negankoraki, nenfuna ekyo kumbesaho katugambe nenyigyahano nekuhabuza hanu nkole ki naki haiti ewe noija kumpanura kora kinu nakinu nyonwe nikwo nakwendeze.